Los microndas... güenu, pa calental lechi i augua. Enantis era el su gastu. Peru ogañu pahi que namás sabi que cozinal, güenu, cozinal, con el microndas. Ara ya ai genti que hazi vidius i librus pa aprendel-ti a avial pratus que assín de vista da el pegu peru, craru, alogu, deque las prevas, pos te tomas cuenta que essu, ni es cozinal ni es ná. Los pratis no tienin gustu dengunu i afinal amus a terminal tola genti sin gustu dengunu.